I fyý tá’ ráá’ i tá’ ä’ jmyy, i fyy re fáá’ra jö i njia’ re lýn ‘móo’ jö, la ku la <noise> jyn xⱥ’ ro’, la kú jyn tóó’, i i tá’ ráá’ i nⱥⱥ’ ä’ jmýy <noise> re fáá’ra, la ku guóo’ kö’ i ján ä’ jmýy, lö jmyy kö’ ää ‘luu ba <noise> i i re fáá’ra jö ki ä’ jmyy ba xen i i, la kú lö jmíi kö’ i i tá’ ráá’ i <hesitation> i nⱥⱥ’ ä’ jmyy re fáá’ra, kö tá’ <noise> náá’ ten ba ä’ jmýy, bée xin jia’ tá’ <noise> i tá’ ä’ jmyy tá’ jö ráá’ i re fáá’ra jö a jia’ ro dse jún e ma re uɇɇ ñí’ uɇ ba kú tyy e náá’ uɇ ba la kú tá’ jö ráá’ i, i jia’ ba lɇ kiä’ tá’ jö ‘moo jö, jö ‘moo’ e ma <noise> re uɇɇe jö kö tⱥⱥ’ dse jún ba tá’ táá jö ‘moo’ ki jia’ tyy e re guⱥ je re kiöö tá’ jö ‘moo’ tá’ jö i my ëna xén’n jö tá’ jö i dser kiää ba tá’ jö i i e náá’ ñí’ uɇ re fáá’ra a exa dse jï’ tá’.